Raha ny tongolo an, sy ny tongolo gasy indray an, <hesitation> ireny an raha ohatra hoe ho ana toerana maina, tsy tsy atapy masoandro fotsiny izany dia tokony afaka- afaka tahirizina elaela fa tsy hoe ela be firy satria, ireny koa an, afaka hoe m- lasa maniry eo am-pitoerana koa. Fa raha ohatra hoe <hesitation> tianao tahirizina elaela dia afaka atao anaty "congélateur" koa ireny. Dia avoaka fotsiny rehefa rehefa ilaina ilay izy.